Sj mepj dj mekeka biribi a "carpenter" bi ayj bi bobc mu a, dza meyj nye dj krataa a wcdze hyj ho a ckyerj mbrj wosi hyehyj no na mefa na mekenkan. Mekenkan a, mbrj wobesi akyerj me na mebjyj osiandj obi a cyjj no na onyim mbrj cwc dj mefa do meyj ntsi emi mara munntum mmfa me nyansaa nnyj no kjkj gyedj m'akenkan mbrj mebesi ahyehyj no ansaana.